مکسیکو یو متنوع کلتور لري چې اصلي بومي او هسپانوي اغیزې لري. د مکسیکو هنر او موسیقي لکه ماریاچی او د دې هیواد رقصونه په نړیواله کچه مشهور دي. مکسیکو د خپلو خوړو لکه ټاکوس او انچیلادې لپاره مشهوره ده. د مکسیکو فستیوالونه لکه دیه مورتو د دې هیواد کلتور ته ځانګړی احترام ورکوي.